نحب نفطر وحدي ، تفطر وحدي خاطر تنجم تلقى هكاكا تبدى عندك فرصة باش انتي تسمع لروحك ، تعيش لحظات تركيز مع روحك ، تفكر في حاجات ، تفكر في نهارك ولا نص نهار لولاني لي أنت تعديتو ، باش تكمل من بعد مثلا وش عندك تعمل ، وتلقى ديما وقت خير محلاه تبدى مع روحك ، تفطر وحدك تلقى برشا حاجات تنجم تعملهم أما القيلم لا لازم معاك شكون.